أحب السباحة وأستمتع فيها <hesitation> بحب <hesitation> أن أكون تحت المي ، ما بحب فوق المي مرة مرة، لكن مع الوقت <hesitation> بتحسن أكتر وأكون سباحة جيدة، أحب المسابقة السباحة، مرة مرة باستمتع بالسباحة.